Paldáh culor núh dzian shín culor núh guihdxi yuuh núhun núh láhan dhxizáa, núhudzan hay láhan dhxizáa ya puis dzigah shñihi bwínahn dxiash chxíyic rachiñinuhun láac. dzoba loho gadzetanuh nuhu ruá yúhuraa núh xiitu, garalo tih culor xiitu núhu xiitu ngáhsa núh xiitu bindu, binduchxí dza´cah gacahn nagáhsa cun la´bue, núhudza. xiitu náhma culor pardah dze´ shi ráyih nagáhdza chxí cun shí ráyih caféyinchxi yáhga didzimah, dzianróh shín xiitu núh náh culorchxí garalóh tih náhramah. núdza xiitu shísh shñáahchxi shñámah shi güeruchxi per núhu nudza núhun bwecuraa dzichxí gahca la´bue, nchxídzi, binduh, garalóh tih, per del guidihinuh dxíigahba. madxiduhu chin ra´cah duzáhndu, ruá báha garáloh tíh culor dxiáac radzáah núh tuhbi dxíc láha dxíaac bi´wah, dxigah gu´dzi dxíaac bi´wah, dxigah naranja. dxíaac bi´wah ñi´dxi, juertah chula shchiáha dxíaac bi´wah, néhdza núhu tuhbi dxiáac láha dxídhxidhxi yíhcamah, dxídhxidhxi yíhcamah núhu shí culor muradunchxí. per núhudzamah shí nichxín shñáhan, dxigah shí rosadunchxi shñahan chiopadxi culorchxí núhu per máhñi dusha, máhñi dusha shñaha dxiáac yíhcamah, garalóh tih núhu. del dahán che´luh madxíduhu chin riahba ñiz chxiaa dxigah nagáa dxigah nagáa shñáha lahan muntarachxí dzigah jóscah garalotih culor manin núh, núh tatara´dxin Nin tuhbi cue´l ladumah náh nagáhsa stóomah o laguhmah náh culor nashñáa, núh bwín rui dhxídxi del guca´di dzimah yíc, guluhyima nagáhsa, gupadzi shcuidaduluh. porque núhu shi cosa dxaaba dza´cahl, per del náh lagumah guluhyima dxigah biáhshi, dxigah badzi´dzi lóho náahal dxigah biren chxíedza andzi cosa buen dusha garecahá. yíc, nichxín nugaluyi lágumah, tatara´dxininchxi yíc ay néestodxil shí náac, dzichxí náha cun gui´dxayinhchxi, per garalóh tih culor núh guihdxi yuuh, núhu culor. gu´dzi, núhu culor nagáa, núh culor shñáaha, del ma´dxiduh chiopa gui´dxahyin cuidxíndxi néh ga´dxin la´zahma guhun náh tuhmah láac stuhmah dzobaloh guiréhmah ríhin. richxí rdzobaloho, réhe tuhbi nashñáaha pero lóh guihdxi núhu stuhbi shñáaha lác nashñáaha ríhin, nashñáahan juertah nashñáachxi dzigahdzi ríhin nichxí ríh lóh guihdxí. shñíhra bwínan nash náha ríhin, sháhan dxíbaha dza del guidihinuh dxíigahba sháhan dxíbaha náhan tuhbi culor azul, ay láha nichxí dhxizáa dzichxí dzi shñihi bwínan. dxigah ma´ñih dxigah curiosa shña´ha mialmacita, sháhan dxíbaha, per núhu vueltáh dzobaloho réhe shí bwíi yúuh yinchxí sháhan dxíbaha bwíi yúuh yinchxí náhan. shi culor la´bue chxí per núhudzan shí nagáhsa miduchxí shñáhan pero galóho de bwíi yúuh chxí núh tuhbi punto medion astáh shñáha shí culor grischxí shñihirahba nichxí. aydza láhan dhxizáa ya dzichxí rachi ñihinuhun gris Dzichxídzi garatih culor núhu, núh culor ahyín culor nigal dzichxí dxiérbah rdzidzín núh culor radxigaluh lóhon, dzigah culor vidruhun tuhbi ladu dzuluh néh racabualuh shi